﻿أكتر حاجة أثرت عليا في حياتي ممكن هي ال <hesitation> ال الخدمة اللولة لي خدمتها قاع. <hesitation> كانت تجربة لي خلاتني نعرف <hesitation> الن-الناس على حقيقتهم، نعرف <hesitation> روحي، نفسي، على حقيقتي. <hesitation> جرّبت فيها بزاف <hesitation> حوايج و عرفت فيها بزاف حوايج و تعلمت فيها بزاف دروس.